Samy tiako daholo angambany e, mijery fampisehoana aho izao rehefa ohatra hoe zavatra mahaliana anahy na hoe artista tiako no manao an'ilay fampisehoana, dia mijery lalao ara-panatanjahantena koa aho satria izaho tia manao fanatanjahantena